Kuetinixu nadaxu comida xunduxu atuu meni aceite ján ndanduxu, che'e ikuenta no'o tini ndaixu kei chinadaxu deen ján chí atuu ndiko xhendeján kutu ndiko naku kuenta nadabaxu kuente minu deen, haya nguna yeyen kondeke xhinue nanavaxu nduu diti ján ndón aciti ján nduxeva ye'e naitiján nuiluchi ye'e yeini chinaku kuenta nadanru kuenta ndaru frituru chuve jan, nduke che cuchi ke huajuna yee vinta ke vitajan na ke deen ján ye'e kuenta deen ka'a, iho sueve na ke nichi ndaka ke aceite jan atuu rullar nuka chelachiko ján tadakuetika chindo no'o iho ndavaxu huu comida xhedaixu ye'e aciti ndavaxuni atuu ndavaxu ndejan pero nikuni menduu nuu atuu ndavxu yeko'o kuenta atuu kedaixu dekoje ndaixu iho ndo nudo iho meni acitijan nanduxu, chindenjan kuandu nakee nadavaru tikojan chí ndakanru ñuñe ndakero deen jan chikuan njuana vitaka ka yee nduku jan nake ha ndenján dana acitijan.